أول سؤال بسأله هو ما هي اهتماماتك أو هواياتك المفظلة؟ هذا السؤال يساعدني أعرف شغفه، وكيف يقضي وقته، والسؤال الثاني ايش هي القيم أو المبادئ اللي تعتبرها مهمة بحياتك؟ هذا الشي يساعدني أفهم كيف يفكر ويعيش، هالسؤالين يفتحوا لي مجال أتفهم شخصيته وأسلوب حياته بشكل أعمق.